Tsy dia mpandeha matetika amina <hesitation> hotely fisakafoanana ah-ako. Fa rehefa mandeha amina <hesitation> hotely fisakafoanana kosa aho dia ny <hesitation> mpandroso <hesitation> sakafo vita shinoa no <hesitation> tena <hesitation> ankafiziko